Orok ibanga na emo <noise> ga ọgbọ Agwagune ma onurom uyẹnẹ ọnegwa wu urimi mọ ayẹ ufu mu ubiba, mu ubiba asọm agọnọ ni wo ọnegwa gwọ emo ma adod <noise> arẹ emo agọnọ mọ níma dọnv yẹ ussẹ ẹgọnọ yẹ ussẹ ga akakẹ dọng ẹgọnọ ussẹ ga dọng ubi, ẹgọnọ yẹ dọng yẹ we ọnegwa nwẹ ussẹ ẹgọnọwu ugọnọ ọbazi ina, so ẹgọnọ yẹ <hesitation> wẹ ọnẹgwa nwẹ uyẹnẹ wo onurom nwẹ urimi mọ and wi onurom nwẹ uyẹnẹ wo ọnẹgwa nwẹ urimi mọ emo ma agbɨni afu afa-afa ashire ọbọk ma Asẹ ma Aka afa adiri ma emo dẹn Aka ma Ase emi ma afa anyi emo ọvini yẹ emo agọmo ajẹgẹ ọvẹvẹn gbọgbọri yẹ emo anung afa ana, ma, ọvẹn yẹ emo anung agomo afu ma ẹdök ma ẹzẹn ovẹvẹn yẹ emo agọmọ afu ẹgbẹ emo afa anyi emo ọvẹvẹn ne emo ajẹgẹ ọvẹvẹn nwe gbọgbọri asọm bẹng emo ara ma ẹdọk because emo ara agọmo ma ẹdọk ma ẹzẹn emo agọmọ ẹzẹn agọmọ ẹdọk agọmọ aduk aduk ẹmann agọmọ afu ma aduk agagara emo agọmọ afu ma afa afẹ, bet asọm gbọgbọri asi emo ara emo ara bẹng ga ẹgwugwu emo ara anara ga ukpuga ma ẹdọk nwẹ emo anara ga ukpuga ma ẹzẹn emo anara ga okpuga.